Ah taka nka ye kaaso jna ni kuu, ya na juendute la'a, jna ni kuu casamientu, jna ni kuu ika taka ka viko ye kijle taka ñayivi, te kua'a muli i'i arroz, joño chon a jnu ña'a te kēē ijnu chiva, kēē ijnu chikaxi, te kaa taka ñayivi nda nanijna'a.